कुकुर घरपालुवा जनावर भयालै घरमी पाल्या कुकुर भन्ना बढि स्वास्थ्य समस्या बाइरगा झण्ल्वा कुकुरमी धेक्क्या हुनाछन् । बाइरा कुकुरगी धेक्कीन्या भन्या सामान्य स्वास्थ्य समस्या छालासम्बन्धि, रौ‌सम्बन्धि, दाँतसम्बन्धि, हाड्डीसम्बन्धी रोगहरु हुनाछन् । तामिबनी छाला रोग लाग्या कुकुरगी लागि छाला खुइल्यगा, रौ झरेगा, हातगोणा बांगाटिंगा भएगा, दातगिजाबाट रगत निस्केगा, दात सुन्नेगा, र्याल निस्केगा समस्याहरू धेक्केगा हुनाछन् । यस्ताखालगा स्वास्थ्य समस्या धेक्किन्या कुकुरहरू गाउँघर तिरभन्ना बढि शहरमी धेक्क्या हुनाछन् । र <hesitation> तै भन्दाबाहेक सबैभन्दा बढि धेक्किने कुकुरमा स्वास्थ्य समस्या भनेगो रेविज हो । रेविज स-संक्रमणा भया कुकुरले अर्खा कुकुरखी काटिन्झाइ, वा मान्छे जनावर जसैखी जैखी काटेपनी त्यो समस्या सर्ने हुन समस्या हुनसक्छ । तासाइले रेविजबाट बच्नाइ लागि पनि मान्छहरूले <hesitation> स्वास्थ्यकर्मीले रेविजविरूद्द खुइ-सुइ लाउनुपड्डोछ भन्नाछन् । अनि यस रेविजसम्बन्धि उपचार अर्यो भने -भनेपनि रेविज लाग्या निगो हुनो छ । <noise>